أكثر المواقف المظحكة في حياتي شفتها إني يوم صرت الصين شفتهم ياكلون حشرات وياكلون زواحف وأبداً ما يتعبون وصحتهم عادية ما تتعب، لكن هذا الشي كان بالنسبة لي شي يظحك لأن هذا الشعب كثير غريب.